Engka yaaseng pokok aju jati, tapiq iyaro pokok jati e, ibahagesi mancaji dua, ekkeyaseng jati biasa, ekkayaseng jati pute ato yaseng cinrana. Cinrana na tu datuq aju. <hesitation> Cinrana cimpaka aju cempa e mahoni.